Ngelongal gollirta sigeeji mun mbaɗɗi kuleeruuji keewɗi ko mbele ina nodda <hesitation> hono mun, dewum walla gorum mbele ina- ina yiɗee.